Se´e ña iyoda chi ka jou tini mada ta´ada ka koo yani, taka xixida, taka kuada, taka kuda, see xixoda, se’e xixida te iyo in uni, kuunada, inu kuiyo kante va´a te ja uni, kuun toda mada jo inu kuiyoda chi iyoda jo kajanida in kuentu kajanida iyo ja visi yani kajoyodo nutu kajito tao chi mani te iyo ja kasa kasi ka komaniyo.